چیە تووتێ فرێ ئینەی یانەنە گرکەسی هەنش وەڵا فرێ یانەنە کتێش اهەنێ و تووتێشا هەنێ

ئیسە ئێنە کارمەندە بیەیانێ موعەلە بیەیانێ

عەز کەروو گرذێما وێموو زاڤڵێم گلێرێ بیمێڤێ کورذەسان وەشما بۆ، وەشما بۆ بیمێ پیشە ڤیس ساڵا چیەوڤەڵتەر گرذێما وەشما بۆ

من نەلینا مەدرەسەو مامۆسام نەبیەنوو بەڵام لڤەینمێ نما وەنتەی لا مەڵەی. نماش فێرە کەرذێنمێ، نماش فێرێ کەرەذێنمێ و بەحزێڤ چێڤیش فێرێ کەرذێنمێ ئێتر خرابێ نەبیێنێ وەڵا. مامۆسیڤی فرە فەقیروو عال بێ.